أعتقد إنى بختار مرحلة الشباب، لأنها فرصة أستكشف ال حولي و أحجج أهدافي، أبني علاقات، ومن هالأمور يعني صح، مرحلة الطفولة كلها لعب بدون مسؤوليات ومريحة وكده، بس مرحلة الشباب أحس إنها هي المرحلة بتكون الهوية الخاصة فيني وبجدر من خلالها نتخذ قرارات أبني عليها مستقبلي، <hesitation> أكون إنسانة ناجحة أقوي علاقاتي. <noise>